Fiarovan-tegnana sokona na trandraka a: <hesitation> zareo zany a rehefa andro aligna alongany zareo tegna hoe mivoaka, de rehefa misy mahita zareo de le mihazakazaka mafy be regny, regny afantarana ananjy, de akeo koà zareo mangady lavaka de hitanao hoe mangady lavaka igny izy de mitsofoka akagny igny de hitanao fa efa tsy hitanao amin'ny toerana ananjy akeo koza, de <hesitation> mampiavaka ananjy koà i lamosinananjy misy tsilotsilo igny.